כנפצל תכון ענדי כודרה נתחתכם פעלמאא', פוהו אסר דאלחייאה ווהו ווג׳וד כל חאג׳ה פעלעלם, אלתחתכם פעלמאא' כיכלאכ תעאוון אלנאס פי חאלת אלג׳פאף ותועקף אלפיاذاנת ותוופיר אלמאא' נקי לנאס, אלמאא' כימתאיל אלסלאם ואלהדוא חתא אלאיסטעמל דיאלוה כייבין ג׳מעליה כבירה חתירה וסריעה, לקין אלתחתכם פעלמאא' יכדר יכון חכמה ופארידה.